Sobiraabe do dilla do yewtan sai be tokki lawol fere, sai be lari hore mabbe ha duniyaaru fere je be anda.